Mi pattin no l'ò mai deuviæ perché son stæta unna figgiña ciutòsto poiosa e fòscia l'ò provæ unna vòtta ma me l'ò levæ subito gh'aveiva tròppa poia de piggiâ de cuæ e ninte.